gar Israelin kunnen ishin foon nyaati fooni midaani, sima kan hinyaatu, chaia, rangia, chai kahawati, aminne foon kabejji, sukum, won ishin nyaat aminne aaneni, damma, tendea, won ishin nyaat aminee bisaan <hesitation> dugaatia kana won ishin dud aminnen won ak <hesitation> bisaan ak <hesitation> sharpetia kan fa kulli hinduddi jar kun ishin arbua ak arbua olte bulti